ña ntayu santiu ñuu ntiu kuu ña áa nuso´a santiu santiu ña ku lalu xintiki a santiu ña ku kantu ntisi ka santiu ñaa tute ntisi tute ntisi yaa ñaka hua santiu santiu tikoo santiu íkiin tyitún santiu íkiin ñúu nta´a santiu ntaa´ku ntíaa ra´ñaa kee tikumi kee a ntaa´ku ntaa´ku ntiko nùù yoso tu´ku kútu ñaka kuntii ña sitanintiu kasintiu ñuu ntiu ntiituña ´a ra ñani síasi na velu ntása ntua hua taku ñaa tyitún ku ra ta nta in vki a nta in tó´o nta kisi kúnte ña kuu ñuu ntiu ra ñaa tytún ha hua sa´na ñaka hua kua´na kiin na tixu a ntikatyi a kuñu xintiki ra ra ñaka hua sa´na síasi ta vasi tó´o ta vasi kúnte ñuu ntiu vasi ra a taanu viko tuku tantáa na a viko kuntute sée na a nta viko mi hua sa´na a´nu kee sée na ve´e sakua nuu ra tyitún ña´a tixu tyatukuna síasitukuna a ´ra ñaka hua va´a ntua ka sitanintiu tyi yasi ña